खयचचे, चोम्मुनिचतिओन् हैते, अथर जंटू बड़ी, बड़ी चोम्मुनिचतिओन् हो है। अथा बोद्य् लन्गुअगे जंटू को है, तार विश्वाल, दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ्, दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् सिग्नल्, हैता। विसुअल् सिग्नल्स् आसे, सिग्नल्स् आरो, हैते वोचल् और थ्रोअत् दियो, मना, चय, मना चोम्मुनिचते करे। आरु किसी मनन पर बड़ी लेंग्गेज आसे, प्लस मार्किंग्स है था, छुंबलाग मार्किंग्स थाके, आरु स्मेले दियो गड़े, स्मेलारो, आरु हते चिज्टो, मने अतो निजग बड़ी लेंग्गेज तु साइशा है मना, इते हित चोम्मुनिचतिओन् करियरो। तो, हन भि होइ।